<hesitation> Ny sakafo ketrehiko ho an'ny vahiny manahaka any aminay zao sakafo iketrehan'ny vahiny hoe afaka antsasak'adiny zahay, alay ny drakaky na behia tsitsiky regny koa crevette regny ketreha mba fiandrasana ny vahiny ampandrosoa azy na fia fia mahay miteraky. Zay gny fomba sakafo hiembegna ny vahiny.